في أحد الأيام عثرت قطوة فظولية مرة على قلادة سحرية، هذي القلادة تحقق لها أي أمنية تخطر على بالكم، فما كانت أمنية هذه القطوة إلا يكون عندها مخزون كافي جدًا جدًا من الطعام، ويخاف منها الكلاب، ويخافوا منها الفيران، وكان طعامها المفضل لحم، وجبن، وحليب.